اللغات الأم لوالدي و أجدادي هي اللغة الأمازيغية التي هي لغة تتحدث بها شمال أفريقيا منذ الأزل و طبعا هناك اللغة العربية الجزائرية الدارجة التي نتحدثها كأمازيغ مثل لغة أم لأننا تربينا بها و نتقنها و الجميع يتقنها و يتحدث بها بالتالي اللغات يمكن أن نقول هي الأمازيغية و العربية الجزائرية.